Unë nuk boj shumë ushtrime fizike po ni kohë jom kon shumë aktive. Kom shku në fitnes çdo ditë në ora 7 edhe kom ushtru 1 orë ose 1 orë e gjys’ n’ditë. Gjatë javës i kom bo komplet 4 deri n’6 orë ushtrime fizike në fitnes.